Huh! Karazana biby mandady aminay akany zao a, <hesitation> karaha hoe ohatra hoe voay, sokatra, antririàtra de antsasatra, de androngo, androngo io tanalahy aty, de antsiriàtra io karazana mitovitovy aminà bibilava mi izy fa <hesitation> fita- fitambara bibilava mbanà antsasatra.